O- ondina ngaa ookume ondi wete kutya oyaadha ngaa puyahamano mpo. Iyaa kuume gotango omusamane. omusamane a hokana. ngono ondemu yalula onga kuume ko- gotango. shaashi aluhe ndina uudhigu oye handi vulu okuya puye. Ohandi vulu nokumu dhengela ongodhi yoyene yene. Ndjo ashike yopokutsi teti mumati mukwetu. ee ondaadhika kethindakano lyomadhiladhilo lili ngeyi. onda pumbwa oku ninga shike nashike? Ngele oku wete te popi ndili pevi. ohati kothapo tu tsakanene ongula. Ngele oku wete te popi ndili ndina ngaa omukumo te popi ngaa. oha vulu ashike oku tulilandjemo pangodhi. Ngono o tate lukas shafuda. Ngono oye kuume kandje gotango ngo. Omu- omulumentu gumwe nenge ndi tye omu- omulumentu twa tsakanene owala naye muushiimba ihe ondemuu pewa ashike komuwa. Iyaa. Tandiya nee kwaamba nda putuka nayo. ookume kandje mba nda putuka nayo. nayo ote vulu okutya ookuume kandje kaaluhe shaashi nayo ohe vulu okuya puyo ngele ndina udhigu. nohandi nohaa wathelendje. ihe yo Yo itandi vu- otwa za nayo nale okuza kuunona nkene twa tameka tatuyi koskola. tatu dhana momagumbo. aaye inandi mona uuwinayi wawo sigo onena. yo nayi kandi wete kandi shiwo ngele oya mona uuwinayi wandje. oshoka shaashi inaye shi lombwelandje. Andola okwali yeshi mona ngele oyati ngaa ayee ngoye kushi kuume omwaanawa. itatu vulu oku kala nangweye. Ngame nangame wo inandi mona uuwinayo muyo. sho osho inaandi iteka sigo onena. Ihe onda popi ngaa petetekelo kutya o- opena omulumentu omusaamane a hokana lukas. oye nda tseya hugunina kwaayehe mba he kala nayo ihe. mopaife ote vulu kutya oye gotango kwaayehe oye gotango kwaayehe. Oye kuume gwandje. oye ongudhi ndeegamena aluhe ndina uudhigu. ohandi thiki puye. aluhe